Një mënyrë për ta bërë një ëmbëlsirë më të shëndetshme është të përdorësh miell integral në vend të atij të rafinuar. Mielli integral shton fibra dhe minerale, duke ruajtur një teksturë të shijshme dhe një aromë të pasur.